देखो सा हुक्म अच्छे हु हाथ धोने रो तरीका ह कि पहला हाथ पानी हु धोवण पाछे आजकल मार्केट में अलग-अलग हाबू आय गया और अलग-अलग लिकविड सोप भी आइरा। आजकल मार्केट में अलग-अलग डिसइनफेक्टेड भी आइरा जिका बैक्टेरिया मर जवा। सब हु पहिली लिक्विड सोप हाथ में लेवणो हाथ मसलणा और साफ पानी ही धोवण।